Mifiri lichwa bwana ingima mbungi yang'uruwee wakavi wakalabo, wakana wakatanua kiita wa saba milele mchwa ene kwaelima likato kutwa ngima kunala kumbata njilimwe yaani kwa kumbasoo kindoke keshokiya halafu kucheeya au kwashikwa uyo kwashikwa ole mringa unywe lakini kwakungiefo, kiekieshehe maiki milio, ni basi ile miredu ikeho kwaimaho ikikando lakini nimilimunichwa mna mibiashara.